أول وظيفة لي كانت بمجال الدعم الفني، كنت أساعد العملاء بحل مشاكل الأجهزة والبرمجيات، إستمتعت فيها لأنها كانت فرصة لأتعلم أشياء جديدة وتحسين مهارات التواصل مع الناس، كانت بداية موفجة وخبرتي فيها ساعدتني فيها بناء قاعدة جوية وشغل لشغل الحالي.